mo, bənə yəm gəbə swimənəm kənyəmmo nii a chii a gʊ sutəki bən nya nəb mʊam ka fanne nəb mwam me bə fanne, bən chii chii ki bən nya nii bə bən nya nəb go chiiya miyʊ bə na sʊnən bʊantətə ba tʊga bəni, kʊ da me kəmə yʊre na yomba məyəm a dautənbəki, ka bən nya nəbbə ba biyiim, ba suiməngo be jʊwi mən fʊriwe me ba jəgən ba sʊiməngo be nan rʊwa gwe, mən faʊ mən sʊgʊmən mo yʊnoo, mən chii yʊwe, mə mən sʊrə n yəmi we kən nya nəb mʊam ba tʊgai rə yəməm, kə nya nəb mwam ba jaiye wa jʊwʊying, kən nya nəb mwam ba swimən yʊbi wʊ mən nənga ra daʊtənbəwi banənjim ka yəngnaimən məni kənyu yəngna, n kwan kən swimən yəm a jʊi a swer, kən swimən mo ntaʊswer nyagʊ kar bən chii mo mən fʊngtəna nəb, kar bənchii mo mən jiya bagi chuu gʊ wa chii chiyʊ kinau ko yəməi a fautən nawi, kən nya caɦtətamiyu ka bii ka təgiya wer, ka swimən ko n sii nyagʊ, nsii a yəmbə nyam n sii bwantətə nyai n sii a jii ba tʊgaiyʊ kar bən nga nchii təna bʊnən, kar bən nga nchii təna jii wʊ ma ba tʊgaiyʊ, kar bən nya n chii təna jiiwu mo ba jigiyʊ n yiyi da a kaan saʊ wʊngnoo, kən kəma mo bwantə taita nswimənite mən swimən mo nani nənga yəneə mən swimən mo nan gʊn. mən swimən mo karbən. chiltəna bʊnən, mən swimən mo na nənga yəne? mən swimənmo karbən yiloo jiya nʊʊti, mən swimən mo na nənga yəne? mən swimənmo kari rə siilani ki, bən chii daa bagi mo tʊgaye mo nye, niməne nyə, n kəma bwanti yo nyənkəng, tʊgarangka nəgai məna bwantətə swimənəng kən yigi nchii, kən taʊ swer mən tʊga bwiya miyʊ rə mwimi, yar agʊ ki gʊn a gʊrere, mən chiila niye jiyʊ mo tʊgai na jigi, mən chiila nyajiyʊ mo wʊmən fʊgang nyukə bən nya ji bən jaʊwi, nəb ba biyən a swimən yəməm ka tʊgai, kʊ nyənke na daʊtən be nlon nyənke, nanʊ kʊ jii mən nəngan alabə nyənkə mə ka rəgən məri bərə daa yori rə tʊga rang, kə chiitətamiyʊ, dʊgʊrta miyʊ, bayi dʊgʊrtəta miyʊ, nəb bire swimənəgo yʊnoo, jiiwe mən nəngariwe dʊwe, me nyagʊ nan siyiing ka tʊgai, ka jigi, nsʊ wang gʊ, kən nya nən ka kabi a bwiyii, a swiməngo yunoo, gʊsʊtə me mən jarə kʊrsəkʊrse, gʊsʊte mən fʊngnən den- den den- den. Sʊwe mo bən jaʊ gʊsʊ tə kʊrsə kʊrse ki bən yar, sʊwe mo bən jaʊ gʊsʊtə kursə kursəki me bən laʊ, suwe mo bən jaʊ gʊsʊtə dəb bangsang ki me bən laʊ go yʊnoo, nyʊrəba dən, nkaʊ sʊʊ, n kəma jii nya n təm jii nya. karə chiitəna yəm kwatə kwate, karə chii ke yəm bə me ba tʊganəm bən sʊwe bwanki, kə ma a fʊr a mʊri nyagʊ ke kən swe, bən yʊ yʊmki, kəma nya gʊ, kari chii dəbrə kursəkurse nbe jiya yəmbə mən chʊrənbə saʊng kə mən suwerə mo masi nən chʊʊ, njiga yəmbəang, n fʊng muriyangʊ, mən yʊrəng, n fʊng muriyangʊ, mən yʊrang, mə mamən nyuia miyʊ, mən mamən yubə kursa kursəng, mən fʊngri gʊsʊti ba den- ba- den nyənki gʊsʊti ka rəgən ka tʊgai, ka jigi kən jigga bwantə nyagʊ kən yəm mo jii nya gən we kən yəm mo jii me nyagʊwi gən we, nyinke nanʊ mən yʊrəgə kursə kursəng, kən jigga mo bʊk kən nənga jinii me nyagʊ wi, kən yingna, chiteta miyu nya ni ba bən ba sʊnəngo jii mən nəngari me nyagʊ go yəngna ki nii fanni, nii ba bən yo yənga chiimba məmi, nni fanni, nii ba bən ba sʊnəngo jii wu mən nənga ri wʊ me nyagʊ kawe bwii a jʊwi na yʊ yʊmbə nyam nii fanni, mən sʊgʊm mo me a mʊri a jaiye tankə jaiyenk na bwantətən tʊgaiyəng na yəmbə fʊ gaiyəng ka tʊgai ka jigi kʊkə mən yʊ yʊm ba den- ba den mo gʊsʊtənoo me bən jaʊ bangsang bən jaʊ nə banii banii, kə mə tʊwerə ba den a kəng mən fʊnga nəb a kəng, a kəng, na nʊ kən dəb dʊr də nəgənəng, kən dəb kwewi mo banənjum nən wʊnə ba swimən bwanlə ki bən nui nənya swer rəyoki na nʊ kən yar, ndəbbə bwantə nənya swer rəgə ki bən yar mən sʊgʊmən mo nii ba bənku a sʊnən yəmi nii fanni. Ni ba bən kʊ a sʊnəngo kawe bwi a jʊwi mən fʊngrə mw nyagʊ wi nii fanni, nii ba bən kʊ a dʊ nən mwe a gʊ ka go be na tʊ nən mwe a gʊ ka go be na tʊ wagwe na nya ji ba tʊgannii ni fanni, naki nən karə sʊ nanə nurə bwantətə tʊgabən kəgi, nanə nuirə bwantətə subəməni, nanə nuira bwantətə subəməni nanə nənyai swer rəyuze, kən sʊyʊmən mo kʊ kən nya tʊgarang, bərəri tʊgarangka n nəb na tʊgai a yəməng, chitətə miyu, nəbbə gramm, naabe ne taabe, rə bətəbi wergʊ mən chi bən mo kənkam kar bənə nya nən fʊngtən noo, nən dəb dur də nəyən əng.